يعني ممكن نقول سمع لحن غريب ومن غاح تقغب على هذا اللحن وحاول يصل مصدر اللحن شاف انو فدصوت طيور حلوي طيور نازكة طيور يعني شكله غريب واصواته كلش حلوي وحاول انو يقضي وقت بشوفته ويستمتع بشوفته